han interuptɛra a benɛ han <hesitation> han cunu mi ma tete a mube a hanbe we nɛ a ampul awe si awe si mu a benɛ a we be wɛ wa a uweni wɛ wa midepe a bun mɛ famuna mu oyi duna bwa mu'i oyi na amu ca wɛ na toni curan wa ani oyi na amu mina wɛ unpɛ toni curan fa o mu me famu na mu fonctionnement